ཐ་སའུ་ཌི་ཨ་རི་བྷ་དེ་སྐོར་ལས་ཤུག་ན་ཁོང་གསམ་བསགས་ཏང་དེ་ཆུ་དེ་སྐོར་ལས་ཤུག་གུ་ན་ཁོང་གི་གསམ་སྐྱོ་པ། ཅིག་མང་མང་སྐྱོ་པ་ཅིག་བསགས་རོགས། ཐེ་བཟང་ཁོང་གི་གསམ་འདྲ་མད་སྐོར་རོགས་ཐ་གས་མ་ཡ་ནེ་ན་ཡ་བསགས། ང་གཅེས་ན་ཡ་པོ་དེ་མ་ཁོང་གསམ་ཟེ་འན་ཟེ་ཀྱེ་བྱེད་པ། ཨོ་དི་ཕྱ་ཏེ་ཁོང་གི་གསམ་ཀོ་ཀྱི་མིང་འཇེལ་ཀྱེ་བྱེད་པ། སམ་བསྟར་པོ་དང། སྦིལ་ཀྲོན་བསགས། ཨོ་དེ་འཇེལ་ཀྱེ་བྱེད་པ། ཐ་ངགི་སྟག་སོགས་རི་གསམ་གཅེས་པོ་ཅིག་བགྲེལ་ཡོད་པ། ཐ་ངག་ཞེས་ཀྱང་བར་ཤོ་ཡོང་རེག་མ་ངག་རི་འཇི་ཅིག་ཁོང་གི་འོད་བསུ་གྱལ་ཡོས་པ། གང་གི་ཧ་གྲི་སྟག་ཅིག་འགྲེ་བོ། ཨོ་དི་ཅིག་མི་ན་གཡང་བབས་ཁོང་གི་དེ་ཐི་ཡར་ན་བས་པ་ཅིག་མ་ཁོང་གི་མ་སྦའི་གྱེན་ཡོང་བསགས་པ།